mutu duktun mutu iri yak bakeh bakeh na tuyang tuyang re.

Bo anet ya na putek ben laya dau silem ben laya, ben na merem layan na kelo imak na ina

Suang te pe kala re anak anak lem lepo main asing menat tali.

Teneng ti ya tapi' suang nyi awai ate kelunan arui nya arui bukan sukat ngurip ta lepo.

ine laya' ine sukat tolong lulu le asen re tai lan.

kimet ke tau rek ini to uban lepah a're AI teknologi ne a're pa ia' laya siri are pa ia' nyi laya. asen dulu sukat control.

Be’un ke menjam metit.

bunga yak ake mula kak tena uma ke na ake poto ta’an

Ketok penguman ilu na tiga. Sukun ayen ti kado alek , ayen ti lapah, ilu lepah beso , lepah na ina

Senganak da ta tubo ina bah

<noise> ake kelo main badminton ja na'a na.

are tai terita ik buet buet palai ne ilu ti tape lam le itu nyau e are suang cerita alem bok ilu cerita ilu la cerita lepo' ilu

pengelo ke ban ke sukat pakai talipon pak- na’at YouTube na’at TV yak pengelo ke

nyi ari inu beng tai nggin anak anak ngan su su di na tai sebayang tai uman ina na